Lasopy tsotsotra ho añao e? mañano ranon-dasopy da mañano rano mangotraka koa izañy añao bakeo ahin- ahina anaty rano ao ny paty iñy mandritry ny roa minitra a- avy teo amizay izañy an da ataonao anaty rano da ataonao anaty rano mangatsiaky koa ny paty; da ataonao anaty ranon-dasopy da asia atody andraho amin'ny rano da mahazo lasopy atody amizay añao avy teo.